Ti ku gasho diyo, diyo shebo mu kama ye wende, shebo mu kama ye wende a ti yaro fo me an paliju ma fowon kamati mina joji ma pere pene nonj lega shen me to tere ka diyo to yeniu ku buk mu kama ye wende shebo mu kama ka no team shebo mu kama ta pere ni tawar ku buk yohen ta war ku buk me kama nemme kan shayum ya shonmo gasho diyo pere tal, kamai peno me tere ko ti ya. Pena shere ta shine kamai pend sebamu kama ti shar mu kama ti teɗon mu kama ti tai, ma yuna ta shene ma wannan ɗon we ta tea a ni paroo ye ka pere dige meru pa fo wejen mu kama ti ku we gei weeye wono pa, gei we panu ye ta shukno diyo shebo mu kama ma ta gasho di yo kama yu telyo ti ku ma ke reya minan no ma te ka ya oh gei mina ye ni reyo won man ya tefto ti ku niyo tere ma niyo kere ka ya mena te ko ya kofo diyooju ka ya ma ke ma tela ma ka wen kpang ti sheke diyo man dau gun laye, mo sha tomo ka gasho diyo, ke ma yuwa telyo. Ye ma fowun la pamuni kama manono ɗo ma ka we ti ya a ti ya tomon ti fo ɗoyo ju. ye mean yu yo kon-kon ye me an yefo niyo kaman me an wai kon ti tomon ye me an pene no sherau ka pellee me an shio to ma ke shana ke shana we ke shana ti mina shigo, to kwan we la ma ta gasho diyo kama sow we kera kera in yun tel yo ti ku pere yean gasho diyo ma yorun maa foɗo fogi kan ma foɗaa fogi lee ma te ka ya ni ta yarani yani ta ya weni kama weshon wei ma yuwa ta shii ta wa in eya e la gurang ni shi shi ku dokni kama ti we shii me ti yuyo pene no tei ka me yuya in wa dekru shabo sherep ye ya shen lega fene me tai rei yeya shine lega ti poshereju ta fotu mina diyoa donku diyo. a donku diyo. la pamune koɗo bwan shuje ma we teƙa tere we shuje t ayani. Shuje ma gashena we in sogenna, ma gashena we sha tomonju in sogenna to ma wanna to mu kama. me a nono kama me an fowe kama ma tango re ta paroo in tewe ya kama legei lowara la muka kama lewro to we yuwaro kpang ti mina goji kama ma ta gasho diyo kama shuwe arfo kera ti goewe kama po she pa. Wejo re ya nei, mina ma wejo reyani lonku gei we ti ta wono, to kan ma wee ha ma yuwoju tale, ma wa nan ma dudn shuk we po kwee ta meru ku mu kanma, an palow do perene ne teka na nan lema shug to gasho di yo kama telo pene reyani, to an palow ka shebo ye la wara gasho diyoju ati ya telyo ti mina iyayenju a ti tel ma fowungu a ti tel ma nonoju ta iloju in warju mina la gejee wa yuru gashoju ma me an nono kama me an fowe ma ma ta wa penei yuwoju tale kan shaiju. To shima teka sa shii ta pekrane, pekro ta yaroo lanku yuwoju tale tei te lega, shii ma shii lega to ke tan reshake ka ya, a ɗoo ye keta reni tee lon ku fewa pe yoju tale kan shiiju to make pere ma yara ma yaron ke muto sheko ma ko muta shi ko ma we wanna dung ya fo deyoju wei tan re shekiju la ye yuwa we yani yaro pero yem ta yarani ti shell ne meru ku go ya peree.